Bheven a'osi bado ehere esi inai bha odo usa ara bhoven a'osi usa odo a do eya bhoven a'osi fene eh bhoven a'osi fere humo epina retor ambajo mmahara bha ro, sa bha ro retor am bajore bha wai gwe ovovovu bha vagu sabha va gwe ava bhagu so zeh bhava gwa bha fi bha uko bhagwa bhazine bhava fi bha kwa rohon sa sahara bhagba bha ihua re mmore kubho evovobha evovobha egbe ja henon ara hejiane ora epina jene arara bha va oyinayina rehon sado ere yar asi rehonse rinzumo bhajian bhava gwe bha kpero bha yino bhaua gwe bharo sabha ron gwe sabha bhai gwe bha ronon bha jian bhavo hekpukpa, sabha vo hekpukpa bhavo bhihazum ahumo bhakper bhafi bhevenmor bhaci obu, bhafi bhekabhe a'ven mor egba jere em emose a'dnigwam eyina gwa be bha ya gwe magire gwa do eke si kpamne emose a'higwa egba jere gwe eyina Mma bhara bhovem gwenne sebha ragwe bhabhoro, sabha ra gwe sa bhoro mma bha va gwe bhakor bhaui onor nor bhankene, mma bha kor bhanyi onor onorora fo fone bho onor nor mmosi ara fofonere ora bhoven a'osi fi nai abe akahodor ahara bha humo bhanu dor bha egbá henum bhoven a'osi bhodudu far bho kubho ora rohob a'kuma kum egbe, ene aru bheven a'osi bhenabhere ara egbe a'hitore, egba jere ikubha hizoi bhajian bharo ikpoto saro okpoto gwenne amin sakor gwe sa bhoro abor gwe ava ro, saron gwe sah obhen ava gwe hezin sa gwo aron sere ava sa se reje sa resene ajia ava rohor sere asea akum se ovovovovi akam gwere zigi zigi zigi akum gwe ovio aji ava fi bha kpakpo afi bhanai avo hekpukpa oyina bhove bhavobho bhafibho, bhavo bhe ven bho bhafi ranai bho, mma bha hor rohob a'kum akum sem bhanyi dor mme sio ora bhe ven a'osi ba inai abo ehere si, fon ba bha mare bha heyo sankwem bhoven a'osi fene fe habhaze onaru ora bheven a'osi ba inai a dor eresi higwa sa dor ehere che egbaje eya si higwa a'izoi bhaya higwa sire higwa a’ hizoi higwa a'dizoi sahara gbakpe obu gwora obivim. Bhakeper obu gwa bhe yar atar bassey sa bha kpe ata bassey bhavi bhevene vene bho mma bha jiaru bhavo hekpu kpa bhanam bhevene ba bhe bhana bho ava fi bho mma bha kpero so hobhara higwa sasa bha ku bha hizoire bha tan bha ekperekpe mmoho hig wa a'hizoi bhoven a'odu fara bha humor bha cha higwa bhayidor egba je ora oya yai ani mma hara bha chehigwa gwa ebibiri sa hara hidemene an inai gwere bha osumaretom inaire mene an inai gwere bha osumaretom inaire abador ahara bha kar ivere higwa san heche rejere sene dor eche hidu amin ede tan sio reje ase nana sere che higwa se che higwa se tan aigwa hido bho yaio bherorerore ivere eche sio etamo, higwa oyai mahitar hodemene fon ba bha mare nkwem bhoven fa bho hor oyai a habhaze, bhoven fa bho hor rebor higwa re bor habhazeo, higwa si sakara hizan more eheve humo enonoi mme ke eesinasino kwen kwen sa numo enonoi orom asino ava a'oze bhare hama bhusi ava men ma hitar hodemene inai abe ayah mara bha che ani mmo ja kpam ora ikpakpo adorehumo ezu higwa, ehumo ikpakpo ena afenana inai ere humor rebor sa che higwa bha rebor mahara hitar hodemene ozama rebo asemaemene re rohon saro vob sare vob tu tu tu tu ama sa nk anono higwa sire atoi bha hizoi. Rebor seve saja re kara hovun ozama hovob hepa bha hiso sore kara hovun onaru bheven bani banire kpam bho ha bhe daru heyon sa kwem anire bhoven a'bhoven bharo ora heyo oharara bhe ven bene bha zuma be saha rabhahumo ikpoma bha che bha ro ikpoma esi rasi si aba do aka bhana emm bhoven gwem itano eve humor esi bhusi ekabha bhe ven mone bhumai ani kpam bhuta ibor inai bhumai ani bho ha bhu da, ozamo, se si bhe ven babhera ova va va va vai, kpam se che higwa, higwa sa hime hime bha kpa, sa yare reje horeje evi bhanyio eyare efibhanyi, inai ani hora, reje asenana na se che ova higwa, bur kpam onor ani hevoi onav, oyina bhoven fa kpam eyina gwa hara bha ro bheven bhavio, bharo bheven bhavio bhenan bheven a'osi bhe juna junor, inai bhoven fani fani bho habhoda gwa kpam bhe ya firiji firijire ora gwa kpam bhaharara aharabharon bheven bha fi bhasom bha- obhafi bui inarre bhoven gwani gwani bho hooda sara bhoeven a'osi a'odo esi refe ede ro bhodudu esi, refe sede rere bhndu, epeveve tan igari epeve retan bhusi, reje ehuhhu hun tu tu tu tu bho e huhwe mme pa bha ehuhuu, ma bharobhen a'eco opa bharobhena'e to so ra ova higwa oranire mona mma bho kpene bhoro oyina bheven a'osi ba inai a dor eheresi.